2020 ஆம் ஆண்டு, கோவிட்-19 தொற்றுநோயால் ஆதிக்கம் செலுத்தும் உலகின் பிற பகுதிகளைப் போலவே இந்தியாவிற்கும் மறக்க முடியாத மற்றும் சவாலான காலமாகும். இந்த தொற்றுநோய் இந்தியாவின் சுகாதார மற்றும் அறிவியல் முயற்சிகளையும் வெளிப்படுத்தியது. கஷ்டங்கள் இருந்தபோதிலும், முன்னணி ஊழியர்களுக்காக கைதட்டல் மற்றும் பூட்டுதலின் போது மெழுகுவர்த்தி ஏற்றுதல் போன்ற ஒற்றுமையின் தருணங்களுடன் நாடு திரண்டது. சர்வதேச அரங்கில், கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் இந்தியா-சீனா எல்லை மோதல் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க தருணத்தைக் குறித்தது, புவிசார் அரசியல் பதட்டங்களை தீவிரப்படுத்தியது.